La coza ch'a m'da pi fastidi sicürament al e ël rümur d'le muste, ël ticchettio d'la mutra, perché lu li al e propi 'na coza che dë nöit s'al e ün post ën po silensiuz al e ën po tant fastidius, i can no, i can i sentu nen, i gagnu ch'a piuru lugicament s'a piuru a piuru e bon, ma la coza pi fastidiuza al e la mustra